د چای ډېر ډولونه لري، لکه شین چای، تور چای، ګیاهي چای، زعفران چای او نور. شین چای خلک په اوړي کې څښي. تور چای په ژمي کې څښل کېږي. زعفران چای خلک کله کله څښي ځکه زعفران ډېر ګران دي. ګیاهي چای خلک د وزن کمولو یا نورو روغتیايي ستونزو له کبله څښي. زما شین چای ډېر خوښېږي.